Misy karazany maro akanjo: patalomo ndraiky chemise indesigna mandeha miasa. Ave short ndraiky T-shirt indesigna mandeha magnano sport na atao an-tragno. Ave ka misy ny an'ny viavy: robe ary zipo.